Yipaquinih, amo tlapovanih ne con vich ocmegogeel vich, amo queh isquia amo victzeh pero yeh non yehuan de Ceneco no victzeh de San Bartolomeh, de ne Ceneco tlenoh quicuitiaca cauli yave neco tlen togente de Teltelcingo cane voyavic quen, quen chil chilapan noso amati quen, ve amo, amo yol queme de tlayecapan teterohque uan merouac, amo, amo quichihchiua can ohtzintli non soquit amo, ompa cah nexotl quichihchiuah, amo mati cunih conqui nexotl pero pacatca toneles. Cada ox amo mati quenih, quenih yeh icah hay acmo queman niyahtica pero oyeye nochi vecinos ihquih, nochi quipeyah yeh o calle mati Pano yehua de por si, casuelaten queni go quinequis nochi ohcah, nochi molcaxitl inon tla de barro nochi oncan ompa quenon quinequis al gusto ompa mero oc pues teh goneco coh yeca yivitz ihquin yin amo, amo yeca pues ueles amo tonunutsa noso amo oc iamigo, noso amo inmati quenin; pero yeh ompa amo, yeh ompa, pasale, pasale, pasale quimacah sito mamotole ihcon ompa yompavitz mustla. Tehuan nepa ticonenele catl, pero yeuan amo, ompa coconih, yehuan conih no atuli siempre ya de non que se quichihchiuah de piña yeh ompa queo o ponche amo, amo cualquiera ponche, ponche pia sa ya no mati oncan cox capixtlu cuxo tsompa oncan inon quicuitiah tucuculeh ya inon, ompa oncan inon mm, uan, uan la velda ompa quitemacah comida, tlica porque nacoc noso uate hasta ompu tiquimunato cuazuelahten capurohti nican sa derecho quiyiya tla secoconahsi, lo mas que oxon hay pelo quih ya ihsica por carretera por tanto camiyon ticateh, ya inon hay queli oquisaco yiyah hay cayavili quimaca vieltah, pero tlu quimoyeyi nican oc tiempo, todavia choquiya, san toua yopanoc nexopa para compa todavia chiquiya hasta ompa onahsi. Oxan mero aycueli porque ye carretera, oh carretera ya ompau quichiuilis estorbo quemen tehuan quemen tocamino pao tlalivis ox para tlatravesaroqui ayecmo libre ic ompo yi nochi quemeh colonia yecan, yih nochi colonia aihmo itla mas amo matlatravesuro ayecmon para nada. hora que cosa màs.